Kabi sedaba sapi gena matero se toko bato ngone se piara ena mote kene sado lamo coma so oyo kama barenti ua gena ena nau ena na madihutu bato, dadi haiwan ge sorai mena nau ena na madihutu ngone so fu so lila laha-laha gena ena masirete nau ngone.